عشان تسوي كعكة بسيطة أول شي جمع المقادير دقيق سكر ثلاث بيظات نصف كوب زيت ملعقة بيكنج بودر وفانيلا، بعدين تخلط المكونات مع بعظ زين إلى أن تتجانس. صب الخليط في قالب مدهون تدخل الفرن على حرارة مئة وثمانين لمدة ثلاثين إلى أربعين دقيقة. عقب ما تبرد زين- زينها بأي سينج وسكر بودرة وبس، صحتين وعافية.